ا بريزون عندي نقد نهدر بالعربية نهدر بالفرونسي و نهضر بلونقلي مي, مي لي نبغي نحكي بيها لو بلوس هي فرونسي, فرونسي بارسكو ديجا قريت بيه قاع لا بيريود تاعي تاع قرايا مام هو نحس روحي نقدر ناكسبيريمي روحي بيه لو بلوس غايا, مي بويسك عايشين في مجتمع لي مايفهموش قاع قرونسي سما نهدرو باللغة العربية لهجة جزائرية